अप्रत्याशित पार्टी की योजना ये तरीका से बणाये जै सकदी कि जै व्यक्ति थें या पार्टी दिए जाणी च वै थें ये बारा मा बिल्कुल भी खबर ना हो। और जै थें यीं पार्टी का बाराम पता च वू हीं खबर थें लीक ना करो। और जीं जगह पर या पार्टी दिए जाणी च वीं जगह की पैली से बुकिंग करै जौ। और भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थों कू सलेक्शन पेली बीटी होंयु चैन्दु। और जेका वास्ता या मुख्य पार्टी च वी थें सही समय पर वीं जगह पर ली जाये जौ।